Hottollo, be garaaji. Limseji on je himbe naftirta borna ko sora ha lumo. Limse mai boddum ngam himbe on naftirta be mai ngam bornugo. Hottollo be.. bo bedo wada kuje duddum be mai daga ko nandi garaaji ko be naftira be mai ha asibiti ngam lotugo kuduje be woggugo iyam to goddo nauni.